Ai munyal hangal ndayata ngedal, taa wala munyal ai a joddatako e sappo. Amma to a wadi munyal a joddoto e sappo. To bo ta wala munyal a heɓata no ngiɗɗa ta wodi munyal a heɓai no ngiɗɗa. Munyal bo hangal ndayata ngedal <hesitation> wadi faa. <noise>